आपन अनुसार हमके लागे छे की आदर्स नुकरी यहे होखेल छे। जेकरा में की आपन काम के <hesitation> उकरे के उपर, अपना उपर गर्भ होखे जाय छे। और अपना जब सौभाव और अपना गुन के ना बदल जाय छे, तब उक काम आदर्स काम कहला जाय छे।